Ku'u puy najk kuwobëwayn adukë je'e clavo mat'sidayn y aduk je'e ja tukpë ke'e je'e je martillo myak kuwobëwaym kuwopnaxayn axta kyënëkx je'e clavo kyëx kuna'ax manytë jedun wojpëdëwayn të najtyë dun myëmëy.